Bueno ät mespa't martillo wa'ku't naksu naksäyu paret'käsi wa't jä'mpä algun tiyä o wa'ku't este nämpujtu tambien mismo jetji'k, nn- nämputpa't martillu y cuando me atrevo de hacer ntzäkpa'tzi', wa' ntä nakswätzäjku tumä'k po'kstäk une'nye'ta'p u lo que sea mespa'tzi, pero mas myesyajpa pä'ni nta ät nta yomosye, ät hay vece mespa't, myesyajpa wa syojyaju täk, wa'ku nya'kyaju poste, wa'ku tzyäjkyaju algun titya'p wa'ku tzyäjkyaju pä'ni, yomo' jejtzyetitä mau mespa